Kan emang zaman dulu mah nggak ada mesin cuci itu ya jadi nyuci pake apa tangan biasanye kalau nenek itu dulu kalau nyuci direndam dulu tuh kite mau nyuci pagi nih ye malam udah kite rendam tuh pakai rinso kalau sekarang nyuci dimasukin ke dalam rinso baju langsung kalo dulu engga. kalo dulu mah rinso tuh buat ngerendem, nah habis direndam pagi itu kita nyuci tuh kita sikat pakai sabun colek makanya kalau dulu mah baju juga cemerlang warna putih juga enggak ada yang bule bajunya nggak ada yang cepat sobek karena emang dulu pakai tangan jadi manfaat nyuci pakai tangan terus gue bagus kok kebersihannya dapat awetnya baju dapet ya kan terus kalau apa sih namanya kayak di sela-sela gitu kayak kerah kayak ketiak di ketek-ketek gitu kan kadang suka anak-anak tuh suka pakai bekas deodoran gitu ya suka pada kuning-kuning itu manfaat nyuci pakai tangan tuh itu bisa bersih semua beda dengan mesin kalau mesin kan kita masukin udah kalau pakai tangan kan kagak tuh, dulu mah begitu tuh malam tuh kita rendam pagi kita sikat emang iya sih tenage keluarnye banyak kalo nyuci pake pakai tangan, lu bayangin aje belum kite nyikatnye belon kite gilasnye belum kite juga bilasisnnye <hesitation> buset emang waktu si <hesitation> bener bener beda emang tapi yang namanya insant susah enggak bisa dikalahin sama yang kita terapin dulu dulu.